أول شيء بسألهم عن تجربتهم في الشهرة، وكيف أثر عليهم بعدين بسألهم عن مشاريعهم القادمة، وأي نصيحة يقدمونها للناس ليطمحون للوصول لنفس نجاحهم. أكيد بحب أسمع قصصهم وتجاربهم لأنها تلهم الكثير، وكمان بريد أعرف عن الصعوبات إللي واجهوها، وعن الأشياء إللي وقفت معاهم، وكيف كانت حياتهم بالأول وكيف تغيرت بعد.